یو ماښام، یو امنیتي ساتونکی ګزمې ته وتلی و. ناڅاپه یی د درختی شاته د یو شخص سیوری ولیدی. ساتونکی ورو ورو ورنږدې شو او غږ ېې وکړ: ته څوک یې؟ شخص غلی و، خو سترګې ېې ښوریدی. هغه وویل، زه بی کوره یم او لته راغلی یم چی شپه تیره کړم. ساتونکی وویریدی او ویی ویل، دا ځای خوندي نه دی، راځه چی ځو او دواړه ولاړل.